Menurut sayo kito tu harus, kenal orang nyo dulu lah sebelum kito nikah dengan nyo, kareno kalau bahasa nyo nikah, berarti kito mengikat lah antaro aku samo istreri ku, nah jadi ngapo kito perlu tau orang nyo, seperti apo, tau orang nyo seperti apo, tau keluargo nyo segalo macam, kareno itu lah yang bakal <hesitation> berjalan dalam kehidupan kito kareno kito mengikat dak bukan hanyo setahun, duo tahun, tigo tahun, dak tapi se umur hidup kito, karena kita udah nikah kan nah kenapo kito harus tau orang nyo kareno kito selamo dengan dio kito harus tau dio ni dak suko apo, dio ni suko nyo apo kan gitu, biso kalau missal nyo kito tau orang nyo ke giko, orang nyo suko iko, yo biso menambah kebahagiaan kito jugo lah buat besok na, kalau missal kito sebelum menikah tu, kito perlu yang namo nyo orang tuo nyo, harus tau bukan hanyo sekedar kito tau dio ni siapo-dio ni siapo tapi kito tu kenal dalam artian kito tu apo namo nyo tau dari contoh latar belakang keluargo nyo ni, oh bapak nyo ni ternyato penjahat. o ternyato dio keluar penjara nah itu kan salah satu kito hatus nilai orang jugo. Wah bahayo ni orang tuo nyo kek gini, tengok keluargo o kelaurgo nyo ternyato <hesitation> hobi maling apo kemano, takut nyo berpengaruh ke keluargo kito, namo baek keluargo kito jadi buruk, kareno keluargo si anu kan si pasangan segalo macam nah itu perlu kito tengok jugo sebelum nikah, keluargo nyo terus orang nyo macam mano dan jugo tengok apokah dio tu nikah tu kareno kito, apo kareno harto <hesitation> itu jugo salah satu faktor lah, apo lagi kalau kito cowok nengok do cewek suko samo kito, dio dak tau mandang kito mandang apo, entah dio mandang kito kareno kito fisik apo harto kan dak tau, biaso nyo kalau namo nyo cewek ko biak kalau diomorang bilang tu umum nyo wajarlah kalau cewek ni banyak kebutuhan segalo macam, jadi memang perlu harto yang banyak segalo macam, nah kan jadi punyo sifat yang buruk lah buat kito nikah besok berarti nikah nyo ko punyo tujuan bukan sakinah, mawaddah tapi ngincar harto bae supayo kebahagiaan dio pribadi bukan kebahagiaan bersamo nah itu salah satu alas an kito tu harus ningok <hesitation> banyak yang harus kito tingok dulu sebelum kito nikah, maupun. Pasangan kito, maupun kelaurga nyo maupun karakter orang orang gitu.